Kayya wai ko ahultir ta mmm a walano wa'a ɗou komɓowal leɗɗi na ko komɓowal ɗiyam ko awala nasta mota too ɗume on hunɗe hulugo wala hunɗe hulugo ai ha nɗer goɗɗo am ɗoɓo komɓowal henɗu on wala hunɗe hulugo ɓo ɓuri yaawugo